<noise> <hesitation> ta iin kuatyiñu tuku‑yo ya'a kua'a nuu chityiñu‑yo ya'a tyi kua'a cha‑sa'a‑yo <hesitation> ya'a tu ku'va sava'a‑yo muli iin muli ndɨvɨ jan iin muli kuchi jan iin mañi ya'a ndiso‑chi muli tyi kɨ'vɨ ya'a pulla jan huajillu ja chile ancho jan <hesitation> ndiso‑chi <hesitation> cebolla axu <hesitation> aceite norsuiza tandɨ'ɨ kutya iin iin ku'va sava'a‑yo muli muli ndɨvɨ <hesitation> yukuan kɨ'vɨ <hesitation> kɨ'vɨ ya'a nasa'a‑yo chi'in chi'in ya'a su muli ma ya'a kuñi‑chi ta sa'a‑yo tandɨ'ɨ cha‑sa'a‑yo <hesitation> sa'a‑yo ndyayu chi'in chi'in ya'a van ndɨ'ɨ sa'a‑yo ya'a jan chi'in muli jan su <hesitation> a kuu iin iin viko a kuu nuu iin iin <hesitation> iin nachuku maa su xi'na‑ka ya'a kuu nuu xi'na‑ka ya'a nandukuo xi'na‑ka ya'a <hesitation> kuasata‑yo ta sata‑yo tandɨ'ɨ ta sa'a‑yo muli <hesitation> ta ndɨ'ɨ sava'un muli ta kuatyi'un ndɨvun kuatyi'un <hesitation> na kiso muli ta kuatyi'un. <hesitation> Tyi'un aceite jan kuasatyi'yon ña tandɨ'ɨ <hesitation> ndya cha‑ikuu ta <noise> kua <hesitation> kuakachi‑yo muli van tu iin viko sa'un chi'in familia chi'in tandɨ'ɨ <hesitation> <noise> tandɨ'ɨ loko nuu kanuu loko <hesitation> ya'a mañi ya'a tukuñu ya'a kuii <hesitation> ya'a kua'a jan mañi cha chachi‑yo kuu mañi chaa <hesitation> chasata‑yo ta sava'a‑yo muli kuu <hesitation> <noise> ta mañi ya'a kuatyiñuyo nuu sa'a‑yo muli tu kua'a muli kuasa'un kuasaton nuu kumi kilu u'un kilu iñu kilu ya'a tukuñu nuu hndɨkɨ uchi uu kilu ndiso <hesitation> hndɨkɨ chii ya'a ya'a pulla jan huajiyu jan chile ancho jan uchi uu liku ndiso minu hndɨkɨ ta ndi <hesitation> ta ndiso‑tɨ tandɨ'ɨ ta iin chinu tuku maa muli ndiso‑tɨ sutyi ya'a kuu cha <hesitation> kanuu‑ka <hesitation> sata‑yo nduku‑yo ta kicha'a kaña kaña <hesitation> tyiñu sa'a‑yo ñiyɨvɨ sava'a ndyayu‑chi ta xiko‑chi sa'a‑chi nuu barbacoa ta xiko‑chi su mañi‑ma ya'a chatyiñu mañi‑maa ya'a kuñi‑chi ta <hesitation> ta sa'a‑yo. Minuu tukuñu comedor jan takuñu <hesitation> vachi ñiyɨvɨ kuñi ndyayu vachi ñiyɨvɨ suku ñakatyi‑chi <noise> kuñi nuu caldo rojo kachí nuu nuu de camaron nuu nuu de pescado un caldo rojo de pollo tandɨ'ɨ chikan‑chi suu‑tu maa ya'a kuu nuu tatu ñatuu ya'a <hesitation> ya'a ndiso ndyayu‑yo tyi ña‑asɨɨn ña‑va'a kaa kuichin ndyayu‑yo ña iyo ñɨvɨ tyi especial loko‑chi tyi ma ndyayu kua'a kachi‑chi ña ña‑nduu iñi‑chi ndyayu kuichin tyi maa cha kua'a kuñi‑chi sutyi maa ya'a kuu nuu tandɨ'ɨ tandɨ'ɨ na‑ndɨ'ɨ cha‑sa'a‑yo na‑ndɨ'ɨ maa chi'in viko na‑ndɨ'ɨ maa boda jan na‑ndɨ'ɨ maa bautiso jan nandɨ'ɨ maa cabo de año jan na‑ndɨ'ɨ <hesitation> ndiso soko mañi ya'a chetyiñu‑yo <hesitation> nuu nu‑kuu tundo'o takuan tyi <hesitation> maa‑chi kuu kuu nuu cha cha‑ndiso ndyayu <noise> chachi‑yo tandɨ'ɨ ñɨvɨ ñuu ñuu ñiyɨ́vɨ <hesitation> ndiso takuan vatyi maa ya'a kuu nuu tutu ñatuu ya'a ndasa kaa ndyayu‑yo ñatuu ya'a ve'e‑yo ntu ya'a su ña‑va'a xi'na‑ka ya'a nanduku‑yo ta kacho xita maa ya'a nduku‑yo vatyi yukuan kuu maa iin chi'in‑yo ñuu‑yo yukuan kuu ma cha‑chachi‑yo cha‑itɨɨn‑yo isa'a ñɨvɨ. Ñɨvɨ ve'e‑yo takɨ́vɨ ta yukuan ña‑kuu ndoo ya'a yukuan kanuu loko‑chi nandɨ'ɨ cha‑sa'a‑yo tyi maa‑chi kuu kuu cha‑ndyaa cha‑iyo ta kaña tyiñu sa'a‑chi <noise> ta. <hesitation> <noise>